Kua ñee felicidad Yerovia, kua jae opaete ñanekïrëï yaiko jokua yerovia rupiva, ani ñanoi jokua felicidad, ani yerovia yae supeva, yande yeïpegua, yande rapisa pegua, ñaneretarareta peguara, jae kua yerovia mopëtï ñee ikavigueva, yaendu yave kua ñee yerovia, jaemako ou yande mopëtï <hesitation> mbia kavi tuisagueva, jare jukurai ñanekïreï yande yaikovi jare opaete ñanekïreï jokua kiareta oikovi yande ramivi jokua ruoi.